Ny fomba handehanan'ny sambo ambony rano dia mizara roa: ny toerana ambany a dia fitoeran'ny motera zay mampandeha an'le sambo eny ambony rano; faharoa manarakarak'izay kosa ny toerana ambony, ny toerana ambony dia natao fitondrana olona na koa entana maromaro isan-karazany.